Nako menurut ngoji wo mojoka manege wa akana i rame bolo, i sederhana toma kua ika bolo i dadi, sabab nako ngone o nyawa manege wo mojoka nauru de wejeka bato ua, tapi wo mojoka nanga wejeka ma- manga sinyia, wo mojoka ngone nanga wejeka manga tabiat, manga balu balusu, dadi o mojoka manege i rame dadi, i i sederhana dadi. Nako menurut ngoji wo mojoka yang paling i tebini yang paling i ofi manege o mojoka Wa akana i rame rame, nako wo mojoka nanga acara mojoka la i rame rame manege nanga balu balusu nang ma- manga sinyia i sanang, nako nanga balu balusu nanga si manga sinyia i sanang ngone o ngowa ngowa yang i mojoka manege nanga sinyia i i sanang a- i sanang. Tapi manege amoi amoi nyawa nanga nanga kemampuan, amoi amoi nyawa nanga keinginan, nanga niat, sugmanege.